Me da u taram u tualat nani ama maney, memar iva u taram u tualat nani ama money, memar iva u taram u taulat nani ama money. Aingo di meda qri va ngu sangar ama money, meda ngu la ma money namat ku saqong di mar kalam ngo. Meda ngu sangar ama money qa rori di nasa meda gu mandaram da qoir kale nga mes. Nasa meda ngari, nga ngaret naksa. Memar iva ngo ru gu sanang savragini meda ngu vodam bragini. Va memar iva ngu ret savaraqi, va qri memar iva ngu sangar ama maniqa dinak mar kalam ngo, nak memar ivang ru gu sanang savarama nangis irong nak. Memar iva ngu vodam bragini, yarani, yarani. Soqop dinak meda ngu sangar, meda ba ba ngu sangar ma gilka ma maniqa di nop meda ngua ret savaraqi, da ngu vodam pat kunga bul. Nga trausesam, gunga singilisam, nak qri ba, ngu sangar ama morka ma ligarka nakpa mamar kalam ngo. Memar iva ngu ret ngu vodam bra nga rle ba ngu netk. Unak ngu vodapranga nga nangas, ba urik sup nokop. Koir tama guenga ma nangas dap ma nangas. Qri ba ngu sangar agini bama morka ma maniqa. Ae nopki me da ngua tualat. Meda vasama ba rega vrango ve naniama ma money. Ba qri ba ngu sangar ama maniqa roqori, de nak pa yi di memar iva gu mandaram di qoir kale nga mes. Memar iva nga ret nak. Memar iva ngu sangar yak ama maniqa da ngua ru gu sanang savat yarani. O money va ngu vodam bat yarani ah naksi si yarani, ah naksi yarani. <hesitation> qoir toqori, memar ba, ba memar iva roqonqri roqorko, memar iva ba nop memar iva nga tugu sanang savra girong nokop. Tram iama maniqi di di memar iva ngi, ma maniqa di qri va ngi sanaraqa da mamar da ma gueng Are di rit sangar ama maniqa di savarame gueng irong dap are di rit sangar ama maniqa, tanaqot pranas memar nama maniqa, memar nga ril nagini. Gi nga morka ginga vatka. Aingo di roqori money va ngut sangar ama morka ma maniqa, di money va ngu ril na gunga morka gunga vatka, inak ngu vodambat kunga ngangmatki naq agini. memar iva ngu sangar anga mornga nga money, da ngu vodam brama rle baberak ama lavo burik netk, burik netk nanga nokop. Yanga ma money. Nak kri va ngu sangar ama morka ma maniqa, dopki memar iva nga ret savaraqi. Memar ive ngua ret set e Kokopo da ngu vodabragini naniango nagini qarkani qopki memar iva memar vat ku sanangaqa. Dopki memar iva nga ret. Ma money, di qoi ngu tal nga mavangam. Nga taram nga tualat, basareng brango da ngu ral ama money. Di nga taram. Ma money di memar iva ngas. Ngas yanga ma money ngaral nga di navat ku qarot. Baqopki memar iva ngu vodam pat karkani qopki memar iva navat ku sarangaqa qopki memar ivas kalini vra ma lulunga ma time. Roqon aingo di memar iva ngu sangar ama money di nop ngu vasat nanga vra gini, <hesitation> ma boom box inak ama mobile. qri va ngu sangar ama money dinop ngu vodam vat yarong doqori ba banasi qoir kalirong mes kalam ngo. Kosi memar iva bini ngari gueng nosi osngi di ngu ivur nini. Ngat taram naiyut ama aiyut qri a ma sasta nut di memar iva roqori nokop. Koir memar iva qalini mes galam nge nokop memar iva ngi ral ini si ikosi ngi vodabrini kos <hesitation> ngi vur nini nokosaqi. qoir money va ngi vur nini varama mornga ma money. mornga ma ligar toqori memar ivu ri vodam burik netk. <hesitation> urik netk nokop. Uret savaraqi ba urit masana roqorko da raqori nokop. Urit podam parama rle yanga ma money da qri vuri ralnga di memar ive ngi netk nanga. Memar iva ngu ral ama money di ngu raon savaraqi. Nga ret savaraqi di memar iva ngu vodabranga gini. Gunga kainaqi dopki ri tuqum i ngua rugalames i ngu netk ba ngu netk ba bopki ri tuqum i ngu ralnga memar. Ai di ama maniqa di yak kopk ama maniqa di a. A, ma lkatirong di roqori memar iva ngi vodabragini naksaqi. Ma nani di roqote naksi memar iva ngua rualat, ngu ton me, ngu ton me nagirong, ngu ton me nama lamas ba ngut ques. Ngu sangar ama ligarka di naniango va ngu vodam bragini da ngu vodabrama laet kana savavat ba nokop agirong. ainge ama saska nange dias ngia tu gi sanang savra girong, qarkarong i as memar vra nge i gi sanangaqa ama saska nange. Qri bama, nga rat lagut ba roqorko, di qopkias nga taram i gi money, yanga ma money di nga tunga memar va berak, va mugas kri berak ngiaes savaman risu, beraqa girong beraqa nge qri va ngi vodam vat tka roqi berak tka banga qri ngi vokk nagini anga morka nga ban-ga ba roqorko dopki ari ainge. Ngi vok nagini ama morka ma ban-ga dopki savaga ritk. Yak ama maniqa di a rot ti yaranga roqote, ah aiska di yarak toqote. Kri ba ngi wok nama morka ma ban-ga <hesitation> da ma law ngari sangar ange da memar ingi vodam doqote. Nga ru ma morka ma maniqa di nasaranas dap pa ba qoir da nga ron saramone ba qalenge. Nga ron savama karabus ba qale nge imone ba qalenge. Dap kri ba glanga maniqa da ngi vodam giaka gia ban-ga. ngo da mada ngut sangar ama maniqa da marmar kalam ngo. Meda ngut sangar ama maniqa ma morka, maniqa ma galka maniqa. Gilka ma maniqa dinokop memar vava girong nare. <hesitation> memar iva nguaret ba ngu vodam bra nga kainini bonokop ngua ran gal ama lavo burit nekt na yanga ma money buri nekt, buri nekt, buri ral nga ba boqosi vasat niak ama maniqa da vasat. Maniqa da nokop ngi ralka roqote ba ngi yusim ga roqote nokosaqi vasat. Si duququ ngi ralka ba ngi. <hesitation> Duququ dasi ngit nom nani aqa ngia tualat ba rorko ngi vur nagirong ba naniaqa. Memar inginek nak.